اه قبل كده تظاهرت أن أنا في شخص شوفته وان أنا عملت نفسي أن أنا مشوفتوش لأن أنا مكنتش عايزة أن أنا أتكلم معاه في الوقت اللي انا شوفته فيه